Won duran Turkey <hesitation> inchin tun ishin inchi Europe jirtu. Ishinen dub <hesitation> dini ishian uislamu gudette, uislamu dini ishiati, dub aminnen won guddion ishin midasitet ishin akama ukarimu kabdi. Wol qarqarti duran, jarolle ishian. ishinnen horrinnen hioretti, amminen dib ete ishinen <hesitation> sagale ishian yaani many kas borbaddi, won ak qurtummia tanfa nyaati, amminen orrunen hioretii dib ete wol jabessite, amminen dini tun ishin dini jabessite uongozi, amminen power guddio hamtu it kannite